Hulima chimwani, huli hurunga chisendi mala chayeta khusomya babana, chayeta limenya mungo lyaba lilayi kakila chimwani ibukanda eneno sayi chikulanga bulayi, nono nga hwalimile chimwani, chilera efuna endayi mungo mala limenya liosi liaba lilayi

Kasita wawulila nga soli bulayi oba olisefu taa, khubolelanga, khubolela baa! babandu baserekali, neli bali bulimo bubwifwi oba babefwi oba bandu babengilila babandu aba khumanyisya serekari, basikari bakhola kumulimo! ekasii yabwe nenga taa nga bye bulamu nekhumanyisya basawo nebabolela barangilisi..

Bukhala bwekhukhwisinga buli lunakhu, wikhala wamilile lundi oba nebulamu bulayi.

Bubeyi bukhola omundu kakhalala sikila bubeyi akhaba mubayibuli sebukanibwa taa

Butinyu bwesi badactari babiriramo ibukanda babasere kumushaara lundi kumushaara sebabalipangila khumuda taa

Embuka esi! khukhwikhoya khukali mubulamu bwange nganasomisye babana sendi mwalimu babana babirire likela bulayi, khukhwikhoya khukhundi khubechangawo wakati niye khulimile byakhulya mala khwanyola likesa lilili lilayi okhwo khwosi khurera khukhwikhoya mungo sikila enjala eba yawelewo. khukhwikhoya khukhunda kabari omwana wasomile bulayi kabiriremo ebyo nabyo birera khukhwikhoya muchingo

Nende kamapapari, khwaba nende kamatunda, khwanyola kamachungwa, ebyo byosi bibawo nende kamayembe, kiyembe kibawo, ee! kamapera nebyo lelo byatiba sebinyolekhana sana sana taa.

Basani banyolanga butinyu sana sana bise byenchala nebikwilewo khubalansa chingo chibili chino khuchifunila syakhulya sana sana nebakhasi bosii banyola butinyu bwekhula khufuna buwambani akari wabwe babili taa.

Nafuna lusimu lwa kwancha mumwakha kwa myamu- ishirini myamoja kumi nambili, awo niwo esii nafunila lusimu lwakwanza.

Khulinda chisebele chefwe nga chisafi khulakhunyola bulwale nga kipindupindu nee bulwale nga tayifwoti bubwicha mubulamu bwefwe bwakhurerera khufwa kila khulinda chisebele chefwe nga chindayi nekhusawula khusebele nekhukhweya khusebele.

Bilayi nibyo khunyala khwara mubireker byefwe, chi! si! si! sirekele syakwanza khusomya babana, silekele syakhabili khukhwiyika bibyasara khu! khukhwirumikhila kimikhono kyowo khukhola ekasii.

Silayi khurekeresya bandu bakhulu kakila bakhulekela byesi bamanyile wesi nyanga wabolelakho babana bowo nende babandi nebisoni nebabechukhulu.

Nabulayi ngene bakhasi bano khusyalo bakholanga ekasii ata sawasawa nga yebasani nga nobona khukhola bibyasara, khulima mubulime, khulinda mungo bosi ate nebalala babalimu, babandi badactari nono bakhasi chenda sisitifu yarera bulala akarikari ebakhasi nebasani ee! bosi bakholanga busa ekasii bulayi

Nisyo syesi efwe khukana syesi! khukhola syarera lukosi, nisyo khurera lidembe.

Nga niwulile mbo indi khendwala, inchichanga mwitwalilo, nabona dakitari mala kanchanjanba.

Khurya babandu bakhulu, khurya babasyabwe khukhwirwa babene bela khufwara bulayi, khulomaloma chilomo chili chindayi nga sebayemula khushalo taa, bino byosi birera! bireranga lirya mala nelukosi mushalo, babana befwe khuli nende khubalekela khubona khuri bebirisha bulayi khusyalo bayete babandu bakhenyala taa, khubachilakho kamechi, khubayeta ekasii chi! ikhali endala mungo taa

Chisiku chefula, chiparapara chonekha, efula yonaka chiparapara lwekamechi kamakali nalundi iu! chingoba chebabandu chindala chikwa khulwe nekamechi kamakali ebyo nibyo biyangafu bititi byesibandu babiramo.

Babami bali nekhulanga babandu bababo! bakachula nenabo baloba khumwata buchafu ovyo ovyo lundi babami bali ne khu! khukhola kila wikii babe nga ba bangona chisoko nebosya buchafu.

Nge kharura munjju mwase kumutikhinyi taa, enyowa nasaba wele.

Khukholela ebukanda aba mbawo butinyu taa, ewe sikila sebanakhureberesha bali sina ka! ka! pora ewe wawulilishana nowasho esi ocha khuba naye ariaba butinyu bwama waa. Bulayi buliwo indi serekari oba wesi prokramu chakavumenti sebakhu sosola tawe.

Enjisaya yayetile babandu khukwara bulayi nende khu! khumanya wele nga bakwara chingubo chindeyi chikharera chisoni mu! mubandu ba! barara babwe taa ari babandu! ari babandu bakwara bulayi bakwara chingubochindeyi.

Kakila ka-chi bulwale bufura bukali bwamila mumechi niko khunywa, kabari kamechi kano kamachafu neee nga khwakalindile bulayi khuba khwa khwedifendile khubona khuri sekhunyola bulwale khukhwama mumechi taa, nono khulinde chisebele chefwe bulayi, kamechi kano khwaramo krolini mala khwola engo khwakabikha mumipira seli munyungu taa kamechi kano nga kabele kamalayi nafwe fwesi khunyala khumenya.

Babana benyayanga kiminyawo kyekhusamb! kyeki! kyekhukhupa kumupira, kyekhukama kumupira, kyekhukhupa kimyeso nende kyekhusuna kimikosi.

nilinda ne bemungo basee bosii bulwale bwamaleria nga hukona muu-bitimba nehusawula mungo mwase mwalahubamo kamechi kakatembelela kakanyala karera bingenge byasalilawo bibikesha hawuha hamaleria taa

Ee! mumyaka kira! kirano, mbona ndi khoyele embe nasomisyemo babana bange babe bosii bolile munyafwasi eyenyikhane.

Nambasha bakhan khushalo bali nende khucha esikuli sikila nga wekhale nenabo wakachule nenabo wababulilile, bali nende khucha khusikuli.

Munjju nokharura taa aa! mubamo byesiii ukhola, wesingile warengekharingile esiku elakenda erye mala walombakho norura enjje.

Taa! khubayila mukhosipito nende khubawa kamalesi.

Khukhwiyakhila khurera lukosi, khukhwiyakhila khurera bulekhule akari womundu nende musale wewe, nono kabari musale kakhukosele kenyikhana khumwiyakhila khurerawo bulala sikila nokheyakhila taa wesi okhola kamakosa nga omundu nono ngomundu wabusyele, kenya khwiyakhanile.

Engeli endayi yekhurumikha yekhurumikhila intanenti mushalo indi iye khu! yi! ye! khuyima embuka khwakipa tayimu khwalondelela embuka bulayi nono khwayenjelakho bibindu byekamasomo kenyikhana khuendelee khuryena nekhwacha intanenti yino lakini bibindu byatikitoko bino birareranga kamakhuwa mungo.

Bukali bwe khukhwiyakhila aaa! epipiliya ekhubolela erii khwiyakhila kimilundu musanvu kimilundu musanvu kimilundu musanvu yani Aaa aba bulinyinga okhoya weyakhila.

Khukhala kimisala ebukanda khwarerire efula khupungukha simiyu syaba sikali nono bandu nebalima bilyo sebicha bulayi taa kakila bisala twa bibinini byosi twa nibikha! ata biyuni byosi byawuya bi! bi! bitu! bikhilwa niye bimenya.

Nga walwile oyima akusala esii bisaala bili sinini wekhalakho asii musinini syebisala nowola ee!.

Kamechi kamasafwi khukanyolanga munayikonda, kakandi khwakanyolanga mumifurechi, mala nekhuchile kamechi kano khukarera mala khwaramo ekurorini esi serekari ekhuwelesya khubona khuli kamechi kefwe khunywa kaba kamasafwi mala sekekhala lukaali muu! mungo mwefwe taa, chisiku chibili nikabele muu! munyungu, nokarusyamo.

Khuchichanga mukanisa khwemba, khwakhola chidrama, khwasangala, khwakhina nekhumala nekhucha engo.

Kamasomelo kakholanga khubona mbo basomi bebuleme bafuna silala nenabo balamu muu! mukhubatubasya babekhasya alala nebabasomesela atwela aa! khaba musibina silala indiaba nebasomela mubwene omwo.

Neyangamo nempangusyamo.

Bisala bandu babikhalile nabii elaa serekari ekhoyele kamani kubyebubwile sikila bisala bino bikhuyetakho byarela efula mala efwe lelo twa khwiyabara busa, ela bandu banikhilile busa embewo embi, chifu chindala chicha nende khuwela khubi sikila bisala mbawo bingona embewo yebwibwile taa.

Chisiko! chisiku chefula buwangafu nibwo khubiramo buli bwe a! yani chindwale chichichana nekamechi kamachafu kakila efula nekhupile engali, kamechi kamachafu kano katubana nekamechi kesi khunywa khukhwama muchisebele, aa! efwefwe ebukisu eneno khunyolanga landslides wakati wefula iba yiranga babandu sanaga nga mubisincha bye Bududa, aa wakati wefula khunyolanga chisyida cha lighteningi nende thunderstorms.

Khuchanja babana batiti balinekhukana mukhubirira unyala wama emukunda walwile waloma ori ngana khucha wala khucha taa wakhebulila nga khorera lufu mumwana.

Khulya bilyo bilayi nga khulya busuma bumali bwebulo, khulya busuma buwanga, khulya kamatore kyesi banyikile nende khulya chinyenyi chikhalimo kamafura kamakali tawe nicho bi! bilyo bilayi.

Imoni yomukhulu papa niye ebona aba ewe sewabonewo taa, ari kuba kumutambo singa wala khurekeresya bandu bakhulu taa, bandu bakhulu lasima obawe kamaru mala onyolemo khukhwiyika.

Babandu bano khubokesya bukane mala khwaba-adifayisa khurumikhila kamalesi khubona bari bulamu bwabwa bucha ebweni, ate sisikhola khabili babandu bano khuli nende khuba basale nenabo khwarusyawo sitigimatayisesyoni nende kimima kikindi kikyokesyanisya khubatenga nono khuba nenabo bulala mala khwabasima nga babandu babusyele sikila babandu bano bosi bali babandu.

Indi nono khuyima ekasi busa yekhufuna chisendi newasomya omwana.

huba kasola mala bacha muhospito babaapima babara humalesi

Bya sosyo mediya biyusya bukhwale mungeli indi, basani nga babonekho bakhasi bamiliyu khu! khumitindokano, balekha bakhasi babwe bechingo bakhasi nabo baryonga babone bilayi bili khusosyo mediya babanga bibayusya bibyambasyo balekha be-ango babana bari bekhumu! khubona bari nibyo bilayi.

kamahuwa hushalo bandu bakanyolanga hubirira huu husifwototo namwe lusiimu bawulila huredio babandi babona hu chi chitivi

A! eliwo bitima birambisyibwa nende kamani ke inchini yani kamafura aa! chabawo chi! chindika necho chabombile, ebyo nabyo byosi bikhola biryo sikila binyala khucha mubyalo khungila chintiti esi emotoka ekhaba taa, pili, sekenyikhana yanyola batecha bakali neya! niyarura musifwo taa, wakhaba mulala nekhusuta mala yasuta nebisu! bisutwa byowo.

Babana befwe kiminyawo kyesi benyaa mungo, babana benyaa chindimo, benya! baa! bapanga kimipira, bapa! basunanga buwusi, babana bakholanga byakoko, babana baba bakholi bemungo, babana baba nekamakhuwa kekhukana! chingano.